يا حبيبي سهلة هذي سهلة أول شي لازمًا تعرف كيف تصرف -ف- في فلوسك ،وتكون واعي وين بتوديها، وتسوي لك ميزانية شهرية ،وتحدد فيها المبالغ اللي <hesitation> تحتاجها للأشياء الضرورية ،وتجنب الصرف اللي ما له داعي، وأهم شي أهم شي تفتح لك حساب إدخار في البنك.